Lu misi di giugnettu mi fa pinsari a li vacanzi, a lu mari, ma puru a la muntagna, pirchì quannu c'è troppu càudu, prifirisciu jiriminni 'n muntagna. Mi fa pinsari puru a jurnati passati tranquillu, senza lu pinseri di studiari o, ancora chiù peju, di travagghiari.